طبعا من حق الافراد انهم يختاروا البلد اللي يعيشوا فيه كل واحد عنده ظروفه واحلامه عشان يحققها لازم يكون له حرية الاختيار بعض الناس يمكن يلاجوا فرص افضل في بلدان ثانية وهذا حجهم، الحرية في الاختيار تعزز الشعور بالانتماء والسعادة